कला के कईयन रूप हो खईचे, जीसे कलंकारी कला, कांगडा कला, गुण्ड कला, चीतर कला, और भी प्राछिन भरतिय कलाईस हैं, जीसे सिंधु कला, वैदिक कला, मौरे कला, कुसान कला, <hesitation> गंधार कला, मतुरा कला, और चेत्र कला भी हैं। हस्त <hesitation> सिल्प कला भी हो खईचे, जेकरा में <hesitation> जरदोजी कला हो खैं, कालिन कला हो खैं, मीटी के <hesitation> बरतन के कला, बनाय के कला, और अस्थापत्य कला भी हो खाईचे।